Je no muo taig úh laig ain muo taig mü oh ñi shia la zaih có jauh ñih áh uh laih noh muo tai úh laig ain ñi oh có mai tsi óh gá cuain ná bá ngo escuela jo ain muo chá fuo naih escuela pe jóh ñiu zein ni jaum muo ñiu ká muo yu náh já oin ñiu jai coh záh oh ni gá tói gi kóh aig záh yía oh ni gá toi gi coh jo-jo fu ná fu záh fu gi náh jóh tsi ni gá lah naig muo ni jaum muo ñiu oh-oh éh zein gi bá nai náh gá la quie ná lí có shía la ga ngui muo shiu muo sho ná có shí la ga néh chie có záh cóh zá yía áh ni gá jaum muo ñiu jo la oh gi áh roi ñiu gain có jaum muo joh jo oh áh jo áh-áh jé lá bá áh la noh laig yia cha fuo laig ká tiempo lá jeig shía lá toi chá kieg shia lá ni ñi áh sein dio shía la ñi ah ni chá lain cuo shia li ni ñih jo ain zein báh la laig mü noh lá bá jain ni ja lain já leig íh éh jau chiu jain áh jau chá noh aú náh ñih lá bá ih uh cháh ko úh cháh pé jo bá joh. Joh doh íh ña ñiu chin ñi fu tain chá ni cuo ni buo fu cuaí la toi fu cuo ni buo cháh, cha la toi fu cuaí laig yiu tain laig baí joh. Ah ne-ne ñi fu ñáh záh ni fu tain ña ñiu dios main ñiu jesus la muo ni gá gain jó fu caig áh joh ni eih ja leí íh ni-ni loi muo ih ni éh muo faí do mu gá la zein íh jesus jain ni eig naig gá muo gá la ñih ain ain ni záh éh jo oh la cáun maig tsá muh chien yu zein joh ñi nain tsá múh ih chein yiu ain máh ngo fu caig jain áh loi áh joh máh fai do múo ni lá sein joh ni lá ain áh nja muo ain pe laig gi muo ni fei gi fai do muo ni gain zein nai feig gi joh gi muo ni gá tain jei pe tsi íh ni laig muo doh íh gá meih áih doh joh la joh la muo jáu chá laig tsá kieg laig naum saig muo, muo shoi náh shoi ná naum soi na mau zoíh ain gó lá joh gi jé lá bá ná jaum náh jaum tsá áh muo náh noh la áh áh fu lo gain jaum tsá chí jain zái áh fu loh kó maig joh joh jaum cáh muo úh chí jaim ni já lain muo úh chíh laig tsá kieg ín ni gáh chá fu áh-áh fu chí loh ain shía lá ain shía la ain kóh jau ñih sein lai ká laig áh ni ñi shía la cha éh aum jie tsá shía láh uh ñih muo tsáh jé la báh áh-áh no joh noh áh joh noh já lá óh cole jóh já lá óh tasa. Já la óh no óh, óh muo nih jain tsáh muo tiempo záh kúh jóh zá joh muo nih zái já la no nain-nain óh muo ni zaíh jó noh tsá kieg jóh áh nai-nai zaig óh mui ní joh noh lóh noh jo có óh cole có óh tsá có muo nih do ko joh cain joh náh, jo-ho oh tó lóh do joh tó chia kóh go chia jo ain có óh tsá óh cole óh-óh noh, oh-oh muo nih do áh ni taín joh má shiu laig úh ñi chá joh tó loh chía kóh jo chía tó ñi, to shiu aum au úh ñi aum éh chía shiu muo lá ain shia la máh loi shía lá joh chí loi shía la jo la óh muo tsáh áh gie tsá áh óh oh kóh toi chá kieg joh ain joh óh kóh má oh chíe jain tsio éh záh áh zaí jain joh cá nain ji áh ain óh ñi shía lá zaí áh gain óh muo lóh noh llaig tsá kieg óh tóh ni jaig jóh jie tsá kó uh ñi aum chai máh shiu muo óh éh záh dóh óh ñi éh áh déh tsá joh noh joh laig tsá záj joh muo lóh ká laig do jóh noh joh zá joh muh ain joh muh záh joh zoh áh óh muh joh cai shiu ñih caig shiu aum caih shiu kó shiu la ain shía la toi áh có aum joh máh shiu áh joh múh aum tsá maih óh mai lóh. Ah la joh zá tiempo la eih tein tsá pei tsai óh eh loi laig óh tsa muo ni tzai joh wi chí táh óh gi éh có shiu caih shiu ñiu táh éh chíh tsá yoi tsá kieg la jó gi bá yiu joh oigi kó shiu áh laig shiu táh zá caíh éh chí la joh ñiu-ñiu chi la joh, tiempo la jei tsi oh éh ni tá chí tsá báh ni la laig mü noh áh tá chi tsá múh, tá chi tsá ñiuh toi shoi toi shai ti maig lau óh naum áh ni gíe tsá ká laig. Laí tsá kieg zein la jeí jéh áh joh muh noh, jo ni jié lai mju óh tasa óh jié múh la yaí joh muo zíh muo ré la noh shai la jain do shí muo ré joh joh zóh laig có jain muo záig joh oh có jaim muo laig tsái múh chí joh có já laig cuoi roi toi chá kieh sein la jei tsi oh noh áh paí tsai tsáh déh tsá jain jo pei tsai joh pai tsaí úh ñi cháh joh pai chaí au mju óh ain mju óh mju ain úh chí jaig óh mju óh lá yaí do joh. Ja koh muo já co jo na óh deh tsá caig shiu aum caig ñih caig jóh lá joh gi áh óh tasa la joh muo zaí joh já má réh já máh jáh caum jáh máh lá noh ain la jain ain la zaí ain jo-jo gá zó muo gá yía. Jo muo bá tó loi chá fuo jo có gin jain tsi jó áh aum tsá mju óh pain tsá oh báh pái já lá óh bá maig jaum tsi jó éh báj áig aí níh óh áh jaum do sí maig óh já láh lóh já la ló tsáh ain tsá zái áh-áh lóh tsá cóh go zái jo muo có muo bá cháh có zain muo, móh taín ñi jó buo áh tsáh tá chái doh, jós zo caih úh ñi aum cháh jí máh shiu laig náh záh joh báh taig chá noh aíh jáh máh íh noh aig do áig zí já óh éh úh ñi aum lóh cáh do joh náh máh shiu bíh shoi ni náh tain shiu café cháh tsáh aú có chi éh nóh chá aig máh tsa chíu có chi chá. Áh jog gíes tsáh cá laig jóh shiu ngi jih paig tsaí laig tsá quieg sein láh geí jóh taig tá chí joh, joh taig éh loi laig join tsá cá chai cáh cóhh taum áh ni yíu bá tsá ñiu láh joh bá tsá mju oh jo bá lá laig mu noh óh ñi éh gi muoh búh ni záh zein tsá toi tsá aing tsá muo bá maig jaum tsá muo bá la cosa noh áh joh noh áh jain áh ni gie gi laí tsá kieg zein la eih joh tzá ain zóhh muo réh muo bei la jain no zái muo joh. Áh jóh aum mjo óh gíe kaí shiu aum ñi cáig yói ká mü shiu ajo úh mái jéh dóh jóh có áh jóh aum mjú cháh áh jóh gíe láh óh gí oh mü joi lá joh muo tsi laíg tá záh joh müh ká laíg shíu lá noh lá báh já óig gí jóh muh óh tasa jóh maig la jóh gíe tsá sein la jeig áh joh áh noh láh báh áh ni paín gi tsá ni paig gi tsáo tsáh níh óh gi bá pái já la mju óh já lá loh. Lóh tsá noh jóh múoo tsá áh ló tsá noh áh-áh muo muo tsá laig tsá kieg já laig muo gi óh muo ain náh déh muo záh lóh tsá áh muh jo-jo múo ná jaig ain jaig já kó chiu lá zá mu jaig jóh úh cháig lóh tsáh ni jaig óh náh gá cóh ni jaig jóh múo gá kó já jain náh ka tain jóh jáh kó óh naí náh shiu úh ñi aum chía nai eig shíu úh main naih éig shiu já muh ajo jéi shíu úh ni aum caíh muh caih ní náh jóh lóh dó gi óh náh co-co tain náh ñih taum tsá jóh já zain náh jó búo tsá chá dó jo-jo lóh shiu bú jé náh úh ñi aum bá naig zái gi chiu kóh chí cha tain au café tain shiu jo laig tsá aun tsá úh chaig trigo go no lá jeíh tá aum tsá muoh tsá úh chaig ti tsi laig tá ni záh trigo ti nih ñi laih tsá kieg trigo lá jéig zí lá no naig oig gi trigo.